Laha amiko manokany aloha, tsisy fahasambara hoe azoazo manintsinintsy zao fa tsy maintsy mandalo amy fijalia zay vô mahazo fahasambara.